अलग अलग डालूं की अगर हम बात करला त, नारियलो डालू, आम, चमेली, पपीता, अनार, सेब, खजूर, अमरूद, नीम, चंदन, सुपरि, कटहल, सागौन, साल, क्योलू अर यो चीकू, नीम, जायफल, बांस, बांज, देवदार, पीपल, साल, रुद्राक्ष, नागकेसर, अंजीर, नाशपाती, लीची। यी अलग अलग तिरा डाला छिन।